أنا أفضل العيش في عالم خال من الفقر لأن مشكلة الفقر هي مشكلة عالمية تسبب الكثير من المشاكل الإجتماعية و الصحية و التعليمية ، ف بالتالي إذا كان لدي القدرة علي العيش في عالم خال من الفقر ف بالتالي سيكون هناك حياة كريمة <hesitation> متساوية لكل بني آدم.